أكثر حاجة <hesitation> بالحق جذبت انتباهي، <hesitation> وظحكني على اللخر، اللي <hesitation> فما مرة يعني <hesitation> على أساس أنا حطيت شنطتى في نقلها كجماعي، <hesitation> و باش نمشي نخدم، ونمشى نقري وعلى أساس باش نمشي باش ناخو حاجة نشربها قهوة، وأنا يعني خذيت القهوة، وباش نرجع نلقاها يعني راحو بالشنطة متاعي <laughs> يعني ذيك أكثر طريقة يعني موقف صار لي على الإطلاق.